Na yero genrangnge yepa <hesitation> noni narekko <hesitation> ipeppeq i jadi yakko itetteq-tetteq i ipeppeq atau itetteq i yepatu noni genrangnge narekko deq itetteq i deq nodding moni yasengnge genrang na makkuniro <hesitation> perosesna genrangnge noni itetteq pi nappa noni na engka yangkalinga oni-oni bangsanna lagu-lagu atau engka acara-acara na itetteq maneng pa najaji yasengnge genrang